Anao foana lay mampifaly anahy. Na de fa malahelo aza zaho de akeo foana anao fa sy de hitako rô zay havaliko anao fa de misaotra raho amin'ny fitiavagna zay ataonao aminay fa tegna vognona mampifaly anahy foana anao amin'ny androm-piaignako.